Valur Lýðsson sem er ákærður fyrir að hafa orðið bróður sínum að bana í mars segist lítið muna frá kvöldinu örlagaríka aðalmeðferð í málinu hófst í dag alþjóðasamfélagið verður að bregðast við ódæðisverkum gegn

að mati rannsakenda Sameinuðu þjóðanna þeir vilja að sex herforingjar verði sóttir til saka fyrir þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni stór mannlaus sumarbústaður og gestahús brunnu til kaldra kola við Þingvallavatn í dag rigning kom líklega í veg fyrir mikla gróðurelda en há tré eru allt í kringum bústaðinn ferðaþjónustan hentar fötluðu fólki illa segir formaður málefnahóps Öryrkjabandalagsins um aðgengismál þörf sé fyrir sveigjanlegri þjónustu sem komi meira til móts við hvern og einn Íslendingar eru farnir að líta sér nær og njóta þess sem íslensk náttúra hefur upp á að bjóða segir landvörður fleiri Íslendingar

ferðast um hálendið í sumar en áður gott kvöld Valur Lýðsson sem ákærður er fyrir að hafa orðið bróður sínum að bana var blóðugur og með áverka morguninn eftir að bróðir hans lést verjandi Vals segir ekkert benda til þess að hann hafi ætlað að verða bróður sínum að bana Valur er ákærður fyrir að ráðast á bróður sinn Ragnar Lýðsson sem var gestkomandi á heimili Vals að

tvær í lok mars Valur er sagður hafa slegið Ragnar ítrekað í höfuð og líkama auk þess að sparka og eða trampa ítrekað á höfði hans og líkama fjögur börn Ragnars gera kröfu um að föðurbróðir þeirra greiði þeim tíu milljónir hverju í miskabætur Valur hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að hann var handtekinn að

tvö að morgni þrítugasta og fyrsta mars aðalmeðferð málsins hófst hér í Héraðsdómi Suðurlands

klukkan níu í morgun Valur kom í lögreglufylgd nokkru fyrr eða klukkan

hófst á því að Valur gaf skýrslu hann sagði að þeir bræðurnir ásamt þeim þriðja hafi fengið sér áfengi með kvöldmat kvöldið örlagaríka þeir hafi meðal annars rætt um lán sem Valur hafði veitt Ragnari og Ragnar hefði átt erfitt með að greiða til baka þá hafi þeir rætt drauma Vals um að færa bæjarstæðið að

í Ragnar það síðasta sem hann muni frá kvöldinu örlagaríka sé óljós mynd af andliti það andlit kunni að hafa verið andlit Ragnars en hann sé

ekki viss fram kom í máli Kolbrúnar Benediktsdóttur saksóknara að blóðblettir hafi verið í fatnaði og á sokkum Vals hann sagðist ekki geta skýrt það þá kom fram við skýrslutökuna að gleraugu Vals hafi verið brotin þegar hann vaknaði daginn eftir og að hann hafi verið með glóðarauga Kolbrún spurði Val hvort hann hefði einhvern tímann gerst árásargjarn undir áhrifum áfengis Valur sagðist kannast við það en þó aldrei gagnvart Ragnari björgunarsveitarmaður sem kom á vettvang morguninn eftir sagðist hafa séð blóð á andliti höfði og hnúum Vals hann sagði jafnframt að Valur hafi gefið það sterklega í skyn að hann sjálfur hafi átt þátt í dauða Ragnars þriðji bróðirinn mætti fyrir dómara í dag en nýtti sér rétt sinn til að gefa ekki skýrslu vegna náinna tengsla við hinn ákærða

kom fram að Ragnari hafi verið veitt högg í höfuð og andlit og að sparkað hafi verið í síðu hans Ólafur Björnsson verjandi Vals sagði í samtali við fréttastofu í dag að vitnisburður þeirra vitna sem gáfu skýrslu í dag hafi styrkt málstað skjólstæðings síns verulegur vafi sé uppi um hvað nákvæmlega gerðist ekkert bendi til þess að það hafi verið ásetningur Vals að verða bróður sínum að bana hann geti þó ekki útilokað að til átaka hafi komið milli þeirra og gögn málsins bendi til þess

aðalmeðferðar verður þriðja september rannsóknarnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna vill að sex herforingjar í hernum verði sóttir til saka fyrir þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni alþjóðasamfélagið verði að bregðast við ódæðisverkum gegn

Róhingjum þjóðarmorð er alvarlegasta ákæran sem getur beinst að ríkjum heims og

sjaldgæft að rannsakendur Sameinuðu þjóðanna leggi slíkt til það virðist þó vera fullt tilefni til því um sjö hundruð þúsund Róhingjar neyddust til að flýja heimili sín í Mjanmar í fyrrahaust undan ofsóknum hersins en hermenn hafa verið sakaðir um morð nauðganir og aftökur án dóms og laga skýrslan sem birtist í dag er mjög harðorð og glæpir

yfirvalda hafa ekki verið fordæmdir svo kröftuglega fyrr hvorki í allsherjar né öryggisráði Sameinuðu þjóðanna rannsakendum var meinaður aðgangur að Mjanmar en þeir telja fullvíst að árásir gegn

þeir telja fullvíst að árásir gegn

gerði að sögn skýrsluhöfunda ekkert til að koma í veg fyrir brot hersins eftir sitja hundruð þúsunda

til fimmtíu og sjö milljónir króna ákæra á hendur Júlíusi fyrir peningaþvætti var gefin út fyrr í sumar og birt Júlíusi formlega í síðustu viku hún hefur nú fengist afhent frá embætti héraðssaksóknara í ákærunni er Júlíusi gefið að sök að hafa á árunum tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og fjórtán geymt fé sem að hluta til var illa fengið á bankareikningi á eyjunni

síðan flutt það á reikning hjá

bankanum í Sviss á nafni sjóðsins í Panama rétthafar þess sjóðs voru Júlíus kona hans og börn þetta voru tekjur upp á hundrað þrjátíu og eitt til hundrað fjörutíu og sex milljónir króna í bandaríkjadölum evrum og sterlingspundum í ákærunni kemur fram að Júlíus hafi viðurkennt að hafa skotið tekjunum undan skatti einhvern tíma fyrir árið tvö þúsund og sex þau skattalagabrot eru fyrnd en hegningarlagaákvæðinu um peningaþvætti var breytt árið tvö þúsund og níu og þá gert refsivert að þvætta ávinning af eigin brotum því er Júlíus aðeins ákærður fyrir peningaþvætti með því að geyma og ráðstafa ávinningnum af skattsvikunum fjörutíu og níu til fimmtíu og sjö milljónum nákvæm upphæð er ekki vituð vegna þess að Júlíus Vífill hefur neitað að greina frá því

hvenær teknanna var aflað að því er segir í ákærunni og var breytilegur að samsetningu fyrir árið tvö þúsund og sex Júlíus Vífill er fyrsti Íslendingurinn úr Panamaskjölunum sem sætir ákæru vegna þess sem þar var að finna sumarbústaður brann til kaldra kola við Þingvallavatn í dag tré sem umkringja bústaðinn brunnu nokkuð en rigning kom líklega í veg fyrir að eldurinn næði að breiðast

um skóginn tilkynning um eldinn barst um klukkan hálf eitt

nú er klukkan rúmlega tvö og eins og sjá má er nánast ekkert eftir af bústaðnum hvernig voru aðstæður á vettvangi þegar þið komuð

þegar við komum og mikill eldur og hiti en þau stóðu

þá eða hvað þau voru orðin mjög vel brunnin voru húsin mannlaus já

já þau voru mannlaus

þannig að fólk var ekki í neinni hættu hérna

sem tilkynntu um þetta það er mikið af trjám hérna í kring hefur eitthvað brunnið af

næstu tré en þau virðast hafa verið nokkuð blaut þannig að það hefur ekki náð að verða eldur í trjám hérna að það var lán í óláni að

rigning já það hefur hjálpað okkur

einhverja hugmynd um eldsupptök nei ekki að svo stöddu og lögreglan á Suðurlandi er bara með það en slökkvistarf hefur

ágætlega já auðvelt að komast í vatn

slökkvistarf gekk bara mjög vel fjölmennar mótmælaaðgerðir og óeirðir hafa verið í þýsku borginni Chemnitz eftir að maður var stunginn

þar til bana um helgina tveir menn frá Sýrlandi og Írak eru í haldi aðgerðirnar voru skipulagðar af öfgasamtökum og meðlimir þeirra sáust elta uppi fólk sem þeir töldu vera innflytjendur eða flóttafólk um átta hundruð til eitt þúsund manns söfnuðust saman í miðborg Chemnitz í gær eftir að fréttir bárust stunginn til bana í miðborginni aðfaranótt sunnudags hinn látni var þýskur en tveir hafa verið handteknir annar þeirra frá Sýrlandi og hinn frá Írak þetta varð kveikjan að mótmælunum sem virðast hafa verið skipulögð af öfgasamtökum sem

sem eru mótfallin flóttafólki og innflytjendum í mótmælunum sáust liðsmenn þeirra elta uppi fólk sem þeir töldu vera flóttafólk eða innflytjendur án þess að lögregla fengi

langflestir fordæmt þessi mótmæli og óeirðirnar þingmaður hægri flokksins

sem vill takmarka fjölda flóttafólks og innflytjenda hvatti hins vegar til mótmæla af þessu tagi

var aflýst vegna þessara óeirða og borgarstjórinn fordæmdi aðgerðirnar

lögregla er með mikinn viðbúnað nú undir kvöld hófst

samtaka á hægri vængnum og samtök andstæð þeim hafa einnig boðað til aðgerða í borginni forsetar Bandaríkjanna og Mexíkó hafa komist að samkomulagi um endurbættan viðskiptasamning ríkjanna Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta síðdegis en

viðræður hafa staðið í tæpt ár frá því Trump hótaði að draga Bandaríkin úr fríverslunarsamningi Norður Ameríkuríkja Kanada á einnig aðild að samningnum og engar breytingar verða gerðar án þess að öll ríkin fallist á þær Trump segist alsæll með samkomulagið en hann hefur sagt helstu ástæðu þess að störfum í bandarískum iðnaði hefur fækkað hratt síðustu ár

þess sem íslensk

fatlaðs fólks hentar illa og þvingar fólk í meiri þjónustu en það þarf segir formaður málefnahóps Öryrkjabandalags Íslands um aðgengismál einungis lítið brot af fólki með fötlun þurfi stóra bíla til að fara á milli samband íslenskra sveitarfélaga velferðarráðuneytið og málefnahópur Öryrkjabandalags Íslands stóðu fyrir málþingi um

akstursþjónustu fyrir fatlað fólk á grand hóteli í dag þar kom fram að ferðaþjónustan eins og hún er núna sé þunglamaleg og ósveigjanleg þetta eru stórir þungir bílar þeir eru svo háir fyrir fólk sem á erfitt

gang notar kannski hækjur eða eitthvað slíkt margt af þessu fólki

ekki upp í þessa bíla það á mjög erfitt með að príla upp í þá þörf sé fyrir sveigjanlegri þjónustu sem komi meira til móts við hvern og einn stóru bílarnir geti hentað fólki í hjólastólum en einungis fimmtán til þrjátíu prósent fatlaðs fólks þurfi á þeim að halda ég til dæmis fyrir nokkrum árum notaði ég svona tæki og ef ég ætlaði að nota ferðaþjónustuna þá settist ég í hjólastól til að passa betur í bílinn þetta er náttúrulega þetta er náttúrlega mjög slæmt Blindrafélagið hefur samið um leigubílaþjónustu við öll sveitarfélög á landinu þar sem eru leigubílar Ingveldur segir að samkvæmt tölum frá Reykjavíkurborg sé sú þjónusta ódýrari en ferðaþjónusta fatlaðs fólks og það er mikil ánægja með þessa þjónustu hún er mjög sveigjanleg fólk bara hringir á leigubíl þannig að fólk segir hluti eins og bara þetta hefur breytt lífi mínu við myndum vilja sjá

sveigjanlegri þjónustu einstaklingsmiðaðri þjónustu sem kemur meira á móts við einstaklinginn þjónustu sem þarf ekki að panta með svona miklum fyrirvara þjónustu sem þvingar ekki fólk sem ekki þarf þess í allt of stóra bíla og svo framvegis Strætó er með samning við borgina um ferðaþjónustu fyrir fólk með fötlun

að þeirra samningur renni út og þá ætlum við að berjast fyrir því að gefin verði

og meira sveigjanleg þjónusta eru mörg dæmi um það að ferðaþjónustan eins og hún er núna þvingi fólk í meiri þjónustu er hún hentugri þá getur fólk ráðið för sinni annarra stjórn stjórn ferðaþjónustu og átt minni möguleika á að ráðstafa

en við höfum átt samtöl við maður vopnaður skammbyssu skaut tvo til bana og særði

í Flórída í gær talið er að hann hafi gripið til vopna eftir að hann tapaði í tölvuleiknum árásin var gerð síðdegis í gær í verslunarmiðstöð í

í Flórída árásarmaðurinn David sem er tuttugu og fjögurra ára skaut tvo til bana og særði níu áður en hann svipti sig lífi þeir sem létu lífið spiluðu

að atvinnu og tóku ásamt árásarmanninum þátt í fjölmennu móti í lögregla hefur ekki tjáð sig um mögulegar ástæður þess að

hleypti af skammbyssu sinni óstaðfestar fregnir herma að það hafi verið í stundarbrjálæði eftir tap í tölvuleiknum nokkrar af sautján féllu í árásinni í fyrr á þessu ári fimm á flugvellinum í

fjörutíu og níu á næturklúbbi í tvö þúsund og sextán í Flórída var hert eftir árásina í Parkland og lágmarksaldur til að kaupa vopn hækkaður margir eru ósáttir við að ekki hafi verið gengið lengra

Landsréttur hefur staðfest úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur um að eignir liðsmanna sigur Rósar verði kyrrsettar vegna rannsóknar skattrannsóknarstjóra sem staðið hefur yfir frá tvö þúsund og sextán tollstjóri fór fram á kyrrsetningu eignanna liðsmenn sveitarinnar eru grunaðir um mjög alvarlegt brot en

Landsréttur taldi að hætta væri á að eignum yrði skotið undan eða þær myndu glatast eða rýrna krafist var kyrrsetningar til tryggingar á væntanlegri kröfu ríkissjóðs upp á samanlagt um átta hundruð milljónir en hæsta krafan er á Jón Þór Birgisson söngvara sveitarinnar Íslendingar eru aftur farnir að ferðast um hálendið þetta er mat landvarðar í Nýjadal sem segir það bæði jákvætt og skemmtilegt veðrið hefur verið með móti á hálendinu í sumar og almennt hið ágætasta það var rjómablíða í Gæsavötnum á dögunum þegar fréttastofa var þar á ferð og víðsýni til fjalla því mikið í norðri blasti Trölladyngja við brosti Bárðarbunga sínu blíðasta ferðamennska í Vatnajökulsþjóðgarði hefur gengið vel það sem af er sumri heldur en oft áður finnst okkur minna um í Nýjadal en talsvert af Íslendingum sem er mjög jákvætt og skemmtilegt

Íslendingar hafi minna látið sjá sig undanfarin tíu til fimmtán ár en séu nú að snúa aftur í hálendisferðir kannski erum við farin að líta okkur

njóta þess sem að Ísland hefur upp á að bjóða ég hef trú á því án þess að hafa nokkuð því til stuðnings annað en tilfinninguna erlendir ferðamenn sækja einnig í náttúrufegurð hálendisins

var á ferð með sjö öðrum frá Frakklandi og ferðuðust þau á fjórhjóladrifnum bílum um hálendið og ferðalagið fór fram úr björtustu vonum

við athuga hvað verður í fyrsta Kastljósi vetrarins Einar við ætlum að byrja á stóra málinu í pólitíkinni í vetur kjaramálunum hingað koma Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar til að ræða hvort það sé ráðlegt að hækka laun mikið í næstu kjarasamningum nýtt mat frá forsætisráðuneytinu hljóðar upp á að fjögurra prósenta hækkun sé nóg

en fyrst heyrum við skoðun Sólveigar Önnu Jónsdóttur formanns Eflingar á

verði uppselt á leikinn Valur Lýðsson sem er ákærður fyrir að hafa orðið bróður

sínum að bana í mars segist lítið muna frá kvöldinu örlagaríka aðalmeðferð í málinu hófst í dag alþjóðasamfélagið verður að bregðast við ódæðisverkum gegn

að mati rannsakenda Sameinuðu þjóðanna þeir vilja að sex herforingjar verði sóttir til saka fyrir þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni stór mannlaus sumarbústaður og gestahús brunnu til kaldra kola við Þingvallavatn í dag rigning kom líklega í veg fyrir mikla gróðurelda en

há tré eru allt í kringum bústaðinn ferðaþjónustan hentar fötluðu fólki illa segir formaður málefnahóps Öryrkjabandalagsins um aðgengismál þörf sé fyrir sveigjanlegri þjónustu sem komi meira til móts við hvern og einn Íslendingar eru farnir að líta sér nær og njóta þess sem þess sem íslensk náttúra hefur upp á að bjóða segir landvörður fleiri Íslendingar hafi ferðast um hálendið í sumar en áður

gott í bili fram

undan íþróttir veður og Kastljós sem snýr

takk fyrir samfylgdina og sjáumst klukkan tíu